ŋna ko mu lia kaŋleŋɛ nu anuã kaa koa, wo bɛa nu woi tɔmbɔ mu kɛ kɛ, <noise> amu mɔɛ yaa fɔe a ye i lɔ koe kɛmɛ ma kɛ aa ja jayáa, kɛmu tee bɔ i kee mɔ bɔɔ ma a jaa jaya ŋndáa. kɛ ŋbɛ a fɛɛ na kɛ ŋma ta sɔkɛna tee bée, komu ŋna fɛɛ lɔɔ leenu anuĩ kaa anuã tɔɔ mu anuĩ a bee, tɔɔ bee wai mu ŋ kambá tusaa kɛmu a kuŋ kuŋnda ŋlɔ kɛmu mu bɛa nu kuŋ sɔ kɛa, bɛimaã i bɛ leŋ mu nu kaa na anu bɛ bɔna ku bao gba gba ma amu maãkɛ gba gba wa bɛ anu ye, hiŋi zii ya a fɔ kɛ maãkɛɛ kɛ mu bɛ i wai lɔ anu yaa wa bia, kɛ ŋma sáa i kuŋnda i to kɛnuã leenu kaa, komu anuã kaa kɛmu mu bɛa nu muĩ bɛŋ a lɔ tee, nuĩ jɛɛkɛ anu ya anu jaa jɔndɔ, abee kpɛɛ a kuŋnde mu ŋ ndɔ.